<noise> Am fotoagn fahavaratsy da misy lanezy gn'amindreo agny; da am gny lohatao da mafafana soa. Fa gnamin'ny <noise> sanandro zany da tsy afaky ora madinidiniky egny avao gn'amindreo agny. <noise>